کله چی د ګرمۍ فکر وکم نو دماته د کندهار د دوبي سختې ورځې راپه یاد سی کله چی برق هم نه یی نو په ګرمی کی ژوند ډیر سخت دی خو ځنی خلک بیا د ګرمی سره عادت دی کله چی ګرمۍ وي انسان یو ډول بې انرژي وی د خولو بهېدل، د سیوري پیدا کول او یخې اوبه څښل دټولو په یاد وی ددوبی سخته ګرمی انسان ته د یخ موسم قدر ورښیی